Toh curaizey da ŋga iŋgay fiti te i ga koy no ka za ka subo ɲgay cay da ŋgay mayo ga ka'kande ka'ka ka fito daŋ moso-moso i ga za ka kate ga za ka kate kala da i na ɲgay fito subo baa gumo, da subo baa gumo. Da subo baa gumo i ga fito te i ma cina i ma wundi cinayaŋo ma te afooyaŋ ma koy za ka subu baana ka'ka ka daŋ a ra noodin no i ga kani noodin no i ga foy i ga ɲgay gunguro daŋ noodin. Da i na cina yaŋo te kala i ma mey ka a se. Ni di mo curaizey ɲgay bumbo yaadin no Irkoy na i te, moso-moso no i ga te kala i ma ɲgay fito tey i kwaara no noodin. Da te ni di a ra no i ga fombu a ra no i ga haikulu i ga gunguri daŋ i ma fombu izai ma tun i ma beeri. Toh afooyaŋ i do nooya noodin jiiray no i ga te noodin i mana gana koy naŋ kulu zama i ban ka du kwaara no i baŋ ka'ka noodin. Afooyaŋ mo da i baŋ ka fombu daŋ gunguri yaŋ ka fombu noodin i ga tun no ka dira ka'koy jine. Kala day lokaci kaŋ i ye ka tun gunguri daŋ yaŋ se i ma fombu i ma yee ka gunguri daŋ kwaine ka fombu.